رنٛنَس منٛز استعمال گژھَن وٲلۍ عام مصالحَن منٛز چھِ شٲمِل: جیرٕ، دھنہٕ، لٔدٕر، کرٛہُن مَرٕژ، دالچینی، لونٛگ، الایچی، جائفل، گدا، ادرک، لہسن، سرسٕہٕ بیٛٲل، مرٕژ، پاپریکا، تلس، اوریگانو، تھیم، روزمیری، زعفران، خلیج پنہٕ، آل اسپائس، اینیز، کینی مرٕچ تہٕ اسافیٹیڈا۔